यु जो ची होमिंग बर्ड होमिंग बर्ड की ये खासियत ची जब यु को मेटाबॉलिसुम तेज़ होलु पाचन शक्ति तेज़्ज़ होली ये छोटे छोटे भोजन को अंतराल मई खांडू ही उड़न कई च